اه مرة كنت اتكلم فيها نتكلم في مكالمة مهمة اه ونسيت المايك مفتوح، بديت نغني بصوت عالي الكل اه ضحكوا عليا وحتى أنا ضحكت على روحي.